كالعادة ديما نوصل بكري بيش بكري برشا ولكن نوصل في الوقت المحدد ما نحبش نخلي حتى حد يستناني بالعكس نحب العباد آآ نحب أنا نقعد نستمع الناس ما نحبش كون يستناني، في العادة أنا موهبة برشا يعني نبوت ليال عالاخر، نحب اه عطيتني مثلا وقت معين أنيچى فيه ولا نوخر عليه لا نقدم عليه.